चॉपस्टिक अने चाकू-फोर्क में फ़ायदा ई है कि चॉपस्टिक सै भोजन ने उठाण में आसानी होवे, खासकर नूडल्स, चावल अने सूप वगैरह। ई थारे हाथ ने सीधे काम में लेवे, जणसें थूं हर टुकड़ा ने सुकून सै पकड़े रहो। चाकू-फोर्क में काटण अने उठाण में दिक्कत होवे, पर चॉपस्टिक सादगी सै भोजन पर पकड़ बनाए। ई विधि सै हाथ में संतुलन बने, स्वाद बढ़े अने साफ-सफाई में मदत मिले। सचमुच ई तरीका सै खाने में आनंद बढ़े।